सककर थो खानी कारक रहे हज। अपने सरीर का वाटा। सककर को तो कही छे, खाना में से हटाइच देनो चाहिए। सककर का जग कही छे, गुड को उप्योग करनो चाहिए। तो कही छे, गुड को उप्योग कराँगा नहीं। तो गुड एतरो हानी कारक नहीं रहे हज। कि आपना सरीर का काई नुकसान पोचाओ। गुड ठीक छे, गुड सककर रहे हज, सककर खानी हानी कारक रहे हज। नहीं, अपना काई करने चाहिए हज, गुड ने एक सुगर फ्री नामा के काई वस्तू भी आओज। पतवने में काई मारो पोजो लायो थो। वो काई बजार से, काई आओज वो दोसो ढईसो रुपया काई आओज, पर गणी बड़िया रहे हज वो भी।